Manao hetsiketsiky aoa zany anao alohan'ny hanao fantanja tena igny anao a manao échauffement heky mihetsiketsiky anao mapafana vata, miazakzakay manao corde a sauter sy ny raha maro isakarazany.